Mai nega auna a gitaiani tu gavamani gita gera gavamani toma mai gavamani tu moni gena barego o moni gena iagoma o moni kamasi bege goitagoani moni ainai bege gabiani mogeri tugamagiri asi bene vei senagi gita gera boga gauri tanoi tano tanobarai ge garani dagarari vada gita gera fam o vamoka ganiganiri gita gera boga gauri mogeri mabarari mogeri gurugari begene vei tarimarima begene vaga goadari mogeri a geri boga gauri begene nariri fama gaukarari begene vei mai garivata, mose, koko, kofi maigeri mabarari begene varo geri tano iatariai begene varo fitarifitari. Mogeri bita vei goada goadani vau moni bema laka togani gita moni kamasi bita goitagoni tu fama gaukarari bita veini neganai tu moni bema lakatogani o ini toma gavamani tu moni gurugari tu asi bene vei korana moni gurugana e veini senagi asi moni neganai gavamani tu e bukinini benamo gia e bukinini neganai tu moni e bukinini benamo mo intrest maki ge torekauni neganai Gitana tanobara tu moni baregona e pei genogoiani bona monai mo e bukinini neganai dil tari ge veirini benamo mo kanti karama kantri ai mo dil ge veini neganai vada mo kantri saina e kirani au gegu tarimarima stoa begene vei korana o urani bukini neganai au gegu saina goina mani kantri stoa begene vei bisnes begene vagaragari korana au au geguai o bukinini bene. Gavamani oi etoni neganai gitana tara veiri dagarari sto- stoa tara vei dagarari kantri boruna eksampol saina ema rakatogani stoa ge veini korana mo gia ge bukinini dil ge veini tu mogesina dainai benamo auna a tugamagiani mai toma a taim nuganai tu gavamani na tu gena tarimarima tanobara gena tarimarima bene kirari begene varo gigitari geri boga gauri begene nariri a bai begene gubu, daki begene gubu, kokoroku begene gubu bona bona mai vamoka ganigani begene varo gini ginikau benamo mogeri mabarari bita havestirini neganai kantri tari ai bita serorini neganai tu moni bema rakatogani benamo gita tu bukin tari tu asi bita peini gita tu nonogana gabi vaisi bita seroni moni bema rakatogani ini toma gavamani na tu mogeri gabuai bene bogeboge o mai moni kiragitago tu begene vaga keia korana moni ge kiragitagoni senagi bema asi moni neganai gia ge bukinini neganai Mo bukini monina ma intrest ge tore kauni neganai gita tu vebubufitoga barego ge gorani benamo gita gera tanobara tu ogogamiai ta iagoni dainai benamo gavamani o gera memba ta gabirini ge rakatogani palament ai moni ge goitagoni neganai gita mai vanuga ta ta o distrik ta ta provins ta ta moni begene vin gera se danu sidlins begene gabi gita begene vinira benamo mogeri bitana varori bitana nari ginikauri mogeri bita seroni tu moni bema rakatogani femili gena tanu be namoni goi es individuols goi gemu tanu be namoni a dogoro nuganai tanu be namoni vanuga gena sikosiko tanutanu be namoni benamo iaku verereai nuganai bita tanuni vito asigina o gavamani genai mo moni bita tugamagini neganai moni na tu dagara ilau ilau ema rakarosini gavamani be lemani be bukinini dagara tari be serorini kantri tari geriai mo moni ne goitago gana dainai benamo gavamani tu gita gera main fo- gera mein fokas bene torea tu agrikalsa lekenai bona gita gera reinforest bene nariginakaua korana mona na timba bege gabini neganai bege seroni moni bema rakatogani gita agrikalsa bita vei goadagoada neganai ganigani bege seroni neganai moni bema rakatogani fri mani bema rakatogani o gavamani moni e tugamagini negani. Bema asi moni neganai gavamani be bukinini be bukinini neganai intrest be peiani dils ge veini benamo mo kantri e kirani goi if you want to bukin neganai goi o urani bukin neganai dil tu maiga au gegu kantri bisnes bene vei goi gemu kantri nuganai benamo e gabi lageani so now gita gera tanobara tu saina be gutuma india be gutuma eisians na be vonu korana mo dil mogesina ge veini dainai. Dainai benamo gita tu gita gera agrikalsa bona reinforest maigeri bitana nari ginikauri be gera tanu bene namo gana.